<noise> Kui sa olõt kalli restoraani <hesitation> sääne kelner, sis sa piät olõma väega viisakas ja vaohhoitu ja uma klientega väega häste käütümä.